amtan woo won lamma dhurah chaguedh Anan yedhe sagale italiatif hiyoo thaa mexico anin sagale anin fudhedhu sagale Italia fudhedha italii maan yenen sagale ishia sagale pili pili khamdhumuu nyath ishian nyath sagale akha fhonifah sagalen tunen sagale lilah nguvu inamaat khanithu dhub sagale mexico thun sagale lilah chacharekho dhub ghurumea hakhakharesa thaan akhan nyathii dhib yet won akhan than nyathi dhub hinfedhu